Juma kuni menga quvonch va dam olish bilan bog'liq. Haftaning oxirida kelgan bu kun bayram qilish va dam olish vaqti sifatida qabul qilinadi. Juma kuni ko'rganimda, do'stlar bilan uchrashuvlar va sevimli mashg'ulotlar haqida o'ylayman.